To ɗum wii jeego'o kam, ko waranta am arannde, kannjum woni damseeje joweego'o, damseeje joweego'o ɗe neɗɗo mo damseeje mari to juuɗe mum. Bannda ɗumɗon e woodi nyalaaɗe kuwirɗe kannje jeego'o, ɗe - ɗe fina-tawaaji goɗɗi - ɗi ley goɗɗe leyɗe koo goɓɓe yimɓe. Fuɗɗidaga Monday, Talaasa, Alarba, Almahiisa, Jummaare e Nde-durooɓe.